A mi a m'pias tantu ël liscio, cuindi a m'pias ël suono d'la fizarmonica, ma anche la fizarmonica cun le vus suta, cuindi ël canté e pöi a m'pias propi tantu i bai lisci e cuindi cuandi i vun a le feste campagnole a m'pias propi e cuindi cuandi i sun vun